Oo e jmⱥⱥ jnⱥⱥ´je jnⱥⱥ e kiee’ júú’ <hesitation> e kiee’ júú’ e ‘nⱥ’ re kuoorá’ xíí’ la ku lɇ júú’ kié’ bíí sun, e nɇ tó’ kiä’ kiä’ to jïï’ jötu vaporuu e re káá’ enɇɇ nóoó tóó kö’ ejö ‘mý’n oo kiee jnáá’ jé la, e kiee jnáá’ dsa jmíií e juá’n la’. Jö ma re ti ja lii bíí kö’jö enɇ mý jlýý ba ‘nɇɇ’ re jñúú na la fé’ la gá’ xii’ pii’ kiä’ lí noo, kiä’ mⱥⱥ syy kiä’ mⱥ jöö my roo kie’ jö dsa ‘laa, jö dsa líoo jö, a la ta kuanta lóra’ e ä’ jú dsóoó dsa lí ba oo e lɇ la’ e kiä’ lɇ lá’.